أعتجد إنى أفظل أكون الطفلة الوحيدة، السبب هو أن كونك الطفل الوحيد يمكنك الكثير-يمنحك الكثير من الفرص الفردية والإهتمام الكامل من الوالدين، يمكن أنه كمان يعطيك سالف وجت أكثر للتركيز على إهتماماتك وهواياتك، وكمان يتيح لك الحصول على موارد الأسرة بشكل كامل، كونكطفل وحيد يعنى أيظا أنك تنمو في بيئة أجل تنافسية.